هل يمكنك إخبارنا عن لعبة تحب أن تلعبها حينما تكون بمفردك؟ أساسنز كريد من الألعاب اللي أحب ألعبها لما أكون لوحدي اللعبة مليانة مغامرات، والقصة فيها رايعة، والقتال في اللعبة ممتع جدًا أحب أستمتع بتسلق الأبراج واستكشاف المدن التاريخية وأكمل المهام بشكل هادي